पेन्चिल् मन्से आओ, <hesitation> बेअ ग्रफिते थैअ। <hesitation> पेन्चिल् नेके जरो, ग्रफिते, फ्लत् ग्रोउप्स् ओफ् चर्बोन् अतोम्स्। <hesitation> भिश्कुर स्तिक् लयर्, <hesitation> बेअ सिदे सिदे आओ, स्तिक्ने लयर् थैअ। <hesitation> पेन्चिल् क जितिय पोइन्ति, जन्ग <hesitation> सप्नार् जितिय पोइन्ति। कपम् नाने, <hesitation> पेपर् मन्से लिर, अम्ब बेअ लिर थैअ। हेन्दो पेन्चिल् ल कोलोम् नेसित् रएम जन्ग् करन्। पेन्चिल् से फुल् फुर् जओ प, <hesitation> जन्ग एरसेर् प। रवार् से उगर्पिन हैओ। पेन्चिल् <hesitation> नेक लौ निसिनि, बेअ सिदे थैअ। रैतन् कसम् थैअ। किसुम् मन बन्सिन् कसम्। <hesitation> किसुम् मन इसि लिघ्त् कसम्। कोम् कसम्, <hesitation> बेबैथ् थैअ। पेन्चिल् नेबेअ बेअ बिलग् बिलग्, ब्रन्दोन्ग्। <hesitation> अम्ब बेअ पेन्चिल् ने ग्रफिते थ। एरसेर् जे, रावार् जे, <hesitation> खुब् मर्ब, थनिय।